Sagale akan dib yette alaji inama keett sagalen tunii sagalen tun lam beeka anin tok okokkanii okokan mal at nyaatet innini naf sikukubessa lafuma kaate nafkun kutoka milatif mpaka gar fuula kan nafnin sikukubaa yani sukani sikasa jijigaa sagale lamesaneni fooni. fooninen zaidi naf innama iitessa woat is nyaatet.